راح نتخيل نفسي لو كنت طاير يا صاحبي كنت أتمنى تكون طاير زي النسر بحرية وقوة، لا يهاب أحد فوق الجبال طاير على طول لا ينضر على الناس من فوق يضر على كل أرض من فوق وما حد يعرف يطلو، غير صياد الماهر الحذق غير كذا ما حد يعرف يقيبه.